﻿Obunkuba ningenda mwihanga erindi eritari ihanga eryange, nsobola kukwaata sente eziihanga eryange nimpika ha boarder oba hamutaano, ninsangaho abakucuusacuusa sente, nimbaha ezange nibampa ezeihanga erinkuba ningendamu, oba nsobola kugenda ha bank eyihanga eryange, ninteekayo sente ziri ezi- ninteekayo esente eziihanga eryange nibampa sente eziihanga erinkuba ningendamu.